duran inama lamit yae wolgafetaa, naman yaa atinii naden futaa edenii, kuninen naden hinfud fedaa. Atin on futaa an intal fulani fudaa dub mannif futaa nam kun kaakan gafeten kun itgargale wonin yeden naman yaa maani kaatin itjebitte anum gafet dub ralle fudedi swali akasisun anin gafetinii manif futaa an naden fuda siyyede, intal sun feda siyyede mabif futa ette anin gaffetini edeni namkuninne itgargale dub akaw woldabde jarkun.